कालिक चीज काच लिखाने मारूर। कालिक चीज पाक लिखाने मारूर। अगर आपनों कालिक चीज काच लिखालेजे। ते आपना पेटे में दुखें। कालिक चीज अगर आपनों पाक लिखालेजे। ते भी आपना पेटे में दुखें। कालिक चीज पाक लिखाने मारूर। कालिक चीज पाक लिखालेजे, ते आपना पेटे में दुखें।